shamndi na nga ni nake zhamndi nu̱ kunung yang shamnda a zuran za zunga ghai nuke a bing nu nya ku nuke nga nduki buuke nga ɗ nga ka nkya numa? num ke baar kishir banda? ndukiku nuke abu ghaya nu nga zun kya num dyine wara? dyenuke ka shikiku? wa nu me khayi yang dyena wa shiya muni kume zhamnda muni ghai nyimatli ku nuke abing nu nga wa ghai Zambuk fana ni ghaiku khang dyikuku nje zum- zum nuke wa shi ku kume khar viti duniya larghai nyimatli, ku wa nuke bing nu nga ghai Liji anje ghai kwadon nje ghai lubo ghai dyipa nje ghuna nje khangku kom nu ka njebe yang sarsa na nga saanni me ghai dyipa guma pali. Wa nuke nga zukya ghai dyija nje bing nu nga ba buu ta yiri ma peeta dyin ggodobe ma yir lubo to ka gatli nu bung lebe kha nu zuma to kus njivi ghai dyipa dya nduki nyimatli njengerendi nuke ba mbu ta ndi mbu ghai dyipa dyinuke nga tuk mundan wa khup meghaiku meghai nuge wa nu nga shiran nanga nu meghai nyimatli ba mbu nga ka tuk nduku a me ghai nu me nyemalti ko chema gama bino na nga waka shiya muni yang ndukiku dyipa wa da na nga nu gumanu war nu war nu qusanggi banda wa kus mbaari aa dukya ku funa ba bunduk dyipa ba buu a balari ta zun nu dya nymatli ghai dyipa nga ka tuk mundi banda kume wakashi khar nuyen nuka nga suyen ku khaba buu tun wa datli nunduk da wa ka ɗa kopyo ye nizhiin. Tuki magyusha nang na nga dya dye barkendi ai a lar dyi ghai mbuke tun bu kha suyen ɓaa nduk buda kop yo yayen ba nduk buɗa kom yo buyen ba nduk bu tuk zhiyayi buyen ba ai ghai na nga tun wayi mbuti khar baanu nushi khar ɓa kume ba buke tun khara suyenba nduk bu ɗa kopya buyang khara nushi ba nduk dyipa kashi khar nuyenku ganje nanga dya duki waƙa buu magham yang bu to, to kharani yang za nu zun dyinuke ta shiran ai tayi mbuti beenanku wa khama musullumk beenaku dya nu buuri yesu ku tana wa wut nune koki nu dye shir barani muni nu but, na nga ba buuri maghem ghai dyipa dya ghai magham washi shaatar ye wara ma ɓanda ko ghai banɗa waka yi khutiku nu nga na nga ɓakime ghuti ɗa dyi barkandi. Wayi kayi dumdung khurvi ku buke sarchi dumdu yurvi wa shi wagwa dye shirku me gaawu banda na nga ni bu kuma dya sarci nuge wa pa ye wuzhinduku tana na nga ma dya dye shiri nuka kha ha ku bamba wakashi dye shirku qusonggi banda nu nduko gori yang kap yang buu sarchi na nga shi aa to nduk nuke to buu ghaya ba to nji lakh maari yoroto ma to shi kume shina dye dyinoo nuka ngga suyen ku kha ba nduki dyipa khar banda muni kume ganje na nga ko chem ka du zun nga dyi kodom nang zunki wa ghai kwadon, kwadon kya ghai nymatli yang ye sarchi na nya ni nga zu nga za kwadon nduki khang nleeda kharan ban beenan wa kha nyemalti beenanku wa kha nuke dya nymatli ku ɓa nga duna zuran za ka ghai kwadon nymatli shangtan ban rap zuma. Ba buu ta Vi wa daga dlar ghai Zambuk ta ma peetar mayi mun lar ghai gombe ndukiku nuke abung zuma dye ndwukiki nuke khang baada dya nymaltliku ba nduki nuke a lepe gudau baaro khanang baanda worke nyma tli kwa ni ghai kwadon magham wa shaata wora wa ka yi dye gomarku gomar banɗaa zumndi gomar baanda ka zummi ngarsi sati nu guma paliadukka qakiza fuda monde yang dye gomar baanda waka shi kime wasa dyin war ma tu shi dyini wakha mbari wa sarchi nuke dye anfani gaari ku baarem washi chem ka da bu chem wada nake yema ma masaran baara ndukki nuke khakin gana nyematli ku nuke anje yemaranani wor ma waka sa Var wor tu yi dlunar ku tu gwa dye sakhar baande kume zhandi su̱ba dyi buu nduku kume dleedan su̱ bar dye buu nduku wa ka kha gur- gur njim nguri ka ndum nu̱ vero njim gur kuma kanadyi baaran kata buu ɗuma ndumdan nu ve va ɓa nyamduka gwakiye shirbaru. Nake dyi nu saki kwadon wa kha ma ma ndukiku ghai nyematli ka zumki gomari ti yi maasar ku baanda tu shi dlunar dubur ya marana ni to gwa dye sakhar baaro ghai na nga ni magham wa shata wara kujiri baanda waka shi dyi nu ge shipaki tu qa qusangya nu Ve Vara ni to shi sawari ku wara tushi dye dyinke ka munki bu ndukiku baarani kumee kap, dlar ghai nymatli wanang ni ku̱jiri ku bannda wa ka shi dyi nu̱ke shipa tu shaata wora nu dyinuke ka shikikhar viti duniya baanda tu zum guma wa nuke nga zura na ni ndukiku kwadon gomar baanda aa jii wor nu vidi tu ku shaata wara kume wa vur dye shir ye wara <hesitation> nani kope nani song dye shiiri dya dyi malkan di anma nuke lar ghai na nga waka shaata wara dye shir baanda baari buta gabvaro tu du lubo mbuta peeta njivi wa nuke nga zuki guma pali ta dla ggodobe daga zambuk to peeta.